Mi nana blɓe ngiya kore maa wawa li'o, kondeye so on nyamda cemtuɗum maa ɓe nanaata, hanjum waɗi ɓe nyamaata le'al wuro maa. Kaya ɗum welaayi ko seɗɗa, Aradu. Yimɓe duniyaaru ndu ɓe chemtata.